Reh lo que es reh waqsam han la la tiwik wila mood ye'eem koon janaj aq'ab' verda ye'eem koon pan refrigeradora reh wula mood k'uxuum dentro de ka'ab' oxib' q'iij reh lo que es la tiwik la tiwik sí wula mood na waqsam koon si en caso de que tah refrigeradora ku' ruye' ra koon wach paat pan junaj sa palangana ritz'ahpa koon naa' y tah qa' nrinaam porque la tiwik si wula mood qak'uxuum de ka'ab' oxib' q'iij pues tah qa' rib'an si tah re' si wila refrigeradora entonces cinco q'iij o cuatro q'iij que wula mood riwii' lo que es la tiwik.